Tubalguezkoəlaa royoo naka tilalo naꞌ bzaa- bzaa <hesitation> bzan gasni nirayi lantam chinan lotolbegusch matichino doroꞌyoo chini langas karayen, yanina kimidni nirdawakdo seyid na to chit torien lo set, to chet losed ninmaa rawrawen notir rakən yasie nansiꞌlan angolanotir kentonisyedi, rienislon riabu rurutraba bitiwllꞌ otra barrayint chirakan to nis- nis de chit también rawgakraba to kald goonꞌ, wo kald belꞌ gonꞌyira togalguezə gaxtrak chirguin rabato wmpata chichon watchoo suficiente tbwelə, lo xkald barakzak kald woraksak un guindo, parni nara komid mas radwdo lachno, atiyano baronsakraba bonlinizə ninki ryalon parchich cheto buwareronch tirguiranbagato goch wranrin rabagyi, wrarin rabagonꞌ nina boalirion niron langon pan.